اعتماد چُھ معاشرُک اکھ بنیٲدی حصہٕ، تہٕ زندگی کین واریاہن پہلون منز چُھ اہم کردار ادا کران، یتھ منز شٲمل: تعلقاتن ہنٛز تعمیر: تعاون، سمأجی ہم آہنگی، معاشی ترقی تہٕ معاشرس چِھ یکوٹہٕ پابند کران۔